<hesitation> to njahɗaa fuu tinnoɗaa moƴƴyaa e yimɓe ɓee. <hesitation> ngaɗanaa ɓe moƴƴeere, njewtaa e yimɓe ɓee (tawi aɗe waawi haalaaji maɓɓe dee). Ɗun nii ɓurata yaafude kaa, so laatoɗaa giɗo heewɓe. Sabii <noise> <hesitation> ana jeyaa e mbaaka lobba taweede <hesitation> neɗɗo naatoowo yimɓe aɗa haala ɗemle maɓɓe.